Zero, antsasany, araiky, araiky sy sasany, aroe, aroe sy sasany, telo, telo sy sasany, efatra, efatra sy sasany, dimy, dimy sy sasany, tsôta, tsôta sy sasany.